ñaa mii in kuu´si ña ntakani mi ña ni sioo si tina ntiu hua ta ta ntiae escuela ntiia ra in tia´ka kuñu ka sée ntiaka ra ñaa-m ta kuayu eskuela kuayu ra ntava ri sakukini ri tyinta kuete ri tyintari´yo ra ñaa sioo in tiempu sa su mismo tina li´ka ku´ri ra ñaa-m ni sikuu´n sée ha´ra tasini ri nùù sini ri kò´o sinu ri ntava ri ka kò´o sinuri tyi iva vasia´ri ra kuuri mii´ri ku´ri sama yo tatuvi ri mii´ri kuete ri kisnto ri kisi´n ri ta sika yo kuayo sika yo ntikuri si ntee ri kuete ri sinu ri kuari ra ta taa mii´ra tina lika ra sini tuuni va´a ri tyi ta ntaña ntoo ri ta yaa tundoó ya ra kuari a su kuayo nami kunu kuayo yuku kuae´ra kita tina kue kita ra xina ñu´mi ri isonuu kuari sia´siri nuu´ri ha ra kuu yaayo ku takuatyi ta ku kuana siri yuku kuana siiri a´ra sini ri tundoó va kita tina kuue kita tina ka´ra siasi ri xina mii´ri ya´a ta´ru tina sii´n Kuri ra ya´a ri ra ya ya <hesitation> sini miri intyi sa´ri kasi ri nùù tina tá´a ha´ra kò´o kita ri sia´ri kò´o kita ri tii´nri yo tyi ti´ha siasi nùù ri ra ya´yo kuayo sa´a sa´sa tina into ñuu ntiu